كيف كيف دونك, أول ذكرى بالنسبا لي لي, أول هدية قعدتلي من مرحلة الطفولا, هوا وقت اللي ماما جابتلي اخويا, وكيفاش انهرت, و <hesitation> كان شاك باش طول والكل, لذلك, هيكم الأيام ما ننساهمش مدى حياتي, وبالنسبا لي لي, <hesitation> يقع من المشاهد, تذكر حاجا بتف- معناها بأدق تفاصيلها مننساهمش.